إذا كنت نستنى في الحافلة وفي القطار، وعود تأخر ثلاث ساعات، باه نعقب الوقت ونسلي نفسي، نهز التليفون. لأنو التليفون أهم <hesitation> وسيلة تسلية في وقتنا الحالي، سيرتو كيتعود الكونكسيون خفيفة، نقدر نتفرج اليوتيوب، نقدر نقرأ كتاب <noise> نقدر نلعب الألعاب <hesitation> ليجو، نقدر ن-نهدر، بلا ما نلعب، قنهدر نلقي ل-لواحد <hesitation> أصحابي ولا نهدر معاهم.